<hesitation> seria je' kotaq xuul tiin re' aka re' más más kiroo wula uche' barro tan tan nrinaam daño keh winaq ahora la ch'iich pues nrub'an juntz'ip daño pero depende qacha ar clase wula ro'na wilkee' clase más kiroo y b'an re' la wula ro'na más galan pero je' ar re' tz'aaq k'ih tz'aaq.